पानी ना आऊन के मारे अगर मैं कॉल करौं जल कंपनी बालें के तो मैं उसे जो कहौ। नमस्ते मो नाम जो आय मो पता जो आय मो कनेक्शन नंबर जो आय इ से मो पानी आउट है। मैं आप के जो बतौं के लाने कॉल कर रहौ हौ। कि पिछले दो दिन से मये पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही आय। कृपया मुझे बताए कि इन समस्याओं का कारण क्या है। और इसे शीघ्र हल करने के लिए कदम उठा सके आपकी सहायता के लाने मैं आपका आभारी रहूंगा। इस तरह से मैं समस्या को स्पष्ट रूप से बताऊंगा और <hesitation> समाधान के लिए उनसे मदद मांगूंगा। जिससे वे हमाय पानी की आपूर्ति को पूरा करेंगे और आगे।